La onteera laa la je' je' tradición qa'sa qab'anam re' reh ka qawi'koon pan kaxelek siempre onteera laa la qa'sa b'eh la k'achariik la no'ooj ke kik'amam cha qate't qamama' reh desde desde hace k'eh ke'h haab' je'tii wul k'eh tipo reh tradiciones je'tii reh nak'uxum je'tii reh pan qapaat laa je'tii reh reh noviembre nak'uxum nak'uxum k'uub' naja pan pan kamusaan ta ja'ar je' wulmood qak'aram pa ke re' la la qaferia reh ka qatinimiit la xaj taqee' ke nkib'an je'tii ro'ntii reh reh navidad reh rik'uxunsaam la haab' ja'ar la k'uxb'al taqee' je'tii la la k'uxb'al ke kik'amam cha reh reh k'eh haab' je'tii la guisado la pepian onteera la k'uxb'al taqee' ke yah kik'amam cha k'eh tiempo y laa ri risuqunaal rek' rik'ux siempre kiye' qate't qamama' entonces hoj tenemos ke qa'nab' qa'nab' siempre recordar y re' laa' rik'ux la la tradiciones